Fitrohany ñy aspiratera ñy loto: -Ñy fampiasany ñy hery tindrin-tsioky; -Manahaky anizay ñy fanintoñany ñy loto, -Eo avao koa ñy fañivañany ñy loto noho ñy fañaliovany ñy tsioky; -Manahaky anizay ñy fañampoliany ñy tsioky malio.